Ho! Tegna azafady ramose <hesitation> azafady madamo fa tegna tsy kinihako nagnary taminao igny fa tsitako agnao teo fa za koa mitondra kafe mamay, fa tegna tsy kinihako ao fa fafako fafako amy lamba kafe nariàko taminao teo.